באלנسبة לי נفضل נكون בוחדי פי ג'זירה בעידה, חית מעא אלעדו דיאלי חתא אידה קאן עאדא קווי גאדי יזיד יעקד אלאומור ויצעב אלעיש, בוחדי ענדי אלחריה נקוז ונרתאח בלא מא יכון שי חד ידע'ט עליא, ולא נكون פי תותאר, ובזאף דיאל אלנאס יכדרו יתחדלו אלוחדה אכתר מן משאקיל וקלפאת, ויכדם עלא אלנפס דיאלهم ביסלם, אלחיאת מעא אלעדו מוכנ תכון מוג'ליק וחתיר ולקין בוחדי נוקדר נסתגל אלוואקט ונפכר מרתאח.